وجبة طعام نباتيّة مؤلّفة من جميع الأغزية التّغزية الموجودة فيّا والفوائد الموجودة فيّا ز- زو نتيجة عالية لي لازم الواحد أهمّ شّي عنّا السبانغ السبانغ في مواد غِزائيّة كتير كتير وفِيّا معادن وإشيا مُهمّة لل- للأنسان، ولكن نحن في عنّا هون بالطّبيعة الأرض عنّا بطلّع الّي هيّ الهندبة والخبّيزة هيدول اتنيناتُن نحن منرتكز علين بي فصل الشّتي ومناكلُن كتير لإنّو عنّا الخبّيزة إذا طبخناها أو سلئناها بتئتل كتير بكتيريا بالجّسم، ميكروبات بالجّسم، بتنضّف من الألتِهابات، نحن هيدي الخبّيزة بالشّتي تئريباً مناكلا إذا كل يوم ما منئول لا لإنّا كتير مُهِمّة وفيّا معادن وفيّا إشيا بتفيد الإنسان، ولكن عنّا سبانغ منرتكز عليه بي إيّام لمّا ما بي كون في عنّا <hesitation> مم <hesitation> حشائش يلّي هيّ نباتيّة منئدِر نجيبا من الأرْض دغري ونُطبخا منرتكز على السبانغ لإنّو السبانغ بيكون بيطْلَع على طول على مدار السّنة ومنئدِر نحن نستعملو <noise> بي كل أنواع الطّبخ <noise> للسبانغ يلّي هوّ منعملو م- مطبوخ منعمل منّو شعيبيّات منعمل منّو.